Nii tii pehkorono pehkitano nui ho ngong hawah o'ko kingking impa kingumo topo tongo ngong ho nii nommai mingming nong ngawah, mingming. Nawa' ho kirikiti mingkummo nukung. Mingming ong soccer roronguh nong. Soccer nii tii pehkitano ong soccer mingkah, yangpara noko impa kotomumo sihung nong, impa roki tii kingking tuhengkong, hoyori puri tukong ho pehkita nui ngongong, ngomo nukong ho nommai ho mingming ngawarei, nommai kitorinno mingkarei, impa ho soccer ho tiki pehkit nui koto honna kotung, impa kurokurongko, nii nommai kuromoromong. Kurokurong ko noi ngo mong tii pehkita nui, impa honna konno sihunnong. Noiko tii pehkita nui ngonging ho tii skul kori yii ho ong kupuri ngung hahkarei, ho shot put tanga'kong ho mingming ngung ponna ngo ngo runnong. Impa tiwongori iro kingumo ho ngong memory ho kitori nui ngomong, yangpara no yii ngomong roki manni hahayeu rugong.